سلام عليكم عذرًا أخوي ممكن تدلني وين أجرب مخفر؟ والله توني واصلة هالمنطقة ما أعرفها عدل إذ في مجال تدلني علي أسهل طريج؟